Ya, mifampita fahalalagna amin taranaka biby. Ôhatra zao akôho, akôho zao ka fa mitarimy reniny igny ilay zanany igny ampianarin'ny reniny mirôhoko. Ampiarahany magnoe hanigny fa izy ka fa ôhatra tsy ilay tarihin'ny reniny igny tsy mahai na mirohoko na mandaiha mandraby hanigny fa miambigny tsipazambary fô.